ʻO ka helu ʻewalu, ʻano like kēia helu i ka holo hau ʻana ma ke ʻano he he ʻewalu. A no laila ke ʻike wau i kēia helu a noʻonoʻo wau i kēia helu ʻaʻohe mea e puka mai akā nō naʻe ʻo ka holo hau ʻana.